וואס איז די נוצן פון א גרינהויז? ס'איז געמאכט געווארן צו קענען פ- לאנצן עסן אדער געוויקסן וואס זענען שווער צו פלאנצן אין א אנדערע מינע <hesitation> וועטערס, אדער וואס ס'קענען חיות קומען עס אויפעסן, ס'זאל קענען זיין <noise> באשיצט פון חיות און פון קראנקייט.